Ajlok este uja acacoliul tiel liew atmo tishiul cunch ajlok este shiland ajlok poj ajlok que este ñusoc ñusoc e child arlok atowand pat arlok atowand jum ajlok atowand añusoc o casa cajlok que lield ajlok a ñusoc este nadam nadam muj nadam inashi pu ajlok este ajñuso kiuj arlok este neawand naich uja cacol tiel tieliew y pues meawand nanguey andon ma majaraw guashanok am am tield kield land o kiel unyuj. <noise>